انا يعني صعب كتير انه اختار اني اروح لوحدي لانه انا شخص اجتماعي فبحب انه روح مثلا مع اصحابي مع اهلي ولكن يعني ما بحب خالص اني اروح احضر فيلم لوحدي بس ممكن اني اروح <hesitation> اتناول الغدا لوحدي اذا كنت بحب افصل شويه عن الدنيا وعن عن المشاكل فبروح مثلا اني اخد غدا لوحدي واجعد شي ساعة.